<noise> <hesitation> Ny fômba mampagnembogno avión zao e, misy môtera maventy be aminazy akà. zaigny aby raha tegna magnandanja amy resaka, ôhatro kô apande avión zay, <hesitation> môtera zaigny fô mampakatra azy mampanembogna azy ambony agny. De i ôhotro kô irôrogny aminje tônga amy tagny andihànagna re, igny fô koao mampirôrogno azy i, zaigny fô ny fômba, môtera i zagny raha tegna miasa amin’i resaka avión.